ал достар таңғы шоуды әрі қарай құттықтаймыз айдарымен жалғастырамыз
құттықтаймыз
бүгін арай деген бір кісіге хабарласудамыз
құттықтаймыз айдарына достар күнделікті тапсырысты ы нөміріміз бойынша қабылдаймыз
үш сегіз жүз сексен сегіз жүз бір алматы қаласының коды сегіз жеті жүз жиырма жеті
бұл айдарда біз ііі туған күн иесін көңілін көтеру мақсатында жасаймыз
ыыы және де басында әзілдемесіз одан кейін туған күнімен құттықтаймыз мхм
сіз егер тапсырыс бергіңіз келсе сізде жақсы бір идея болу керек ол туған күн иесін ренжітпеу керек
өйткені мен де туған күні болып тұр таңертең хабарласса ренжіп қалатын едім негізі

ыыы саламатсыз ба
саламатсыз ба
ы мусекеева арай ма екен
иә мхм
ыыы күйеуіңіз бахытжан сейітов деген кісі үйде ме
үйде кім сұраватыр екен
ммм бұл ыыы алпыс бір де тоғыз жүз тоқсан үш әскери бөлімшесінен хабарласып тұрмын министерство оборона іхі
і сіз қазір ол кісімен сөйлесіп жатқаныңызды білдірмеңіз мен сізге бір мәлімет айтайын
жаныңызда тұрған жоқ па жоқ
мхм қайда ол кісі алыста ма иә мхм
арай енді былай қазір
і мен сізге қазір мәлімет айтамын ол кісі біліп қоймасын үйден қашып кетуі мүмкін ол кісі білетін болса ол кісі біздің сізге қоңырау шалатынымызды біледі
ііі алло иә иә түсінемін иә
мен қателескен жоқпын ғой бахытжан сейітов иә күйеуіңіздің аты
иә он жыл болды әскери қызметте он жыл болды қызмет жасап жүргеніне
иә ол кісі ііі бізде қазір анықталды мәлімет іхі
ыыы шетелдік спецслужбада шпион болып қызмет жасап жүр екен осыдан бес жыл болыпты
сіз білетін бе едіңіз ол жайында жоқ
ешқандай бір белгілері болған жоқ па
жоқ әрине
мхм біз қазір арнайы жасақ жібереміз сіздердің үйіңізге
і сіз білдірмей отыра тұра аласыз ба
бір сағат көлемінде үйден шығатын жағдай болып қалса кішкене
мен сізге хабарласып тұрмын өйткені енді сіздің жұбайыңыз ғой
сондықтан сіз білуіңіз керексіз оның үстіне
әйел адам болғаннан кейін қазір арнайы жасақ келген кезде сіз қорқып қалмас үшін
жаныңызда отырған жоқ па шынымен
алло жоқ жоқ
естіп тұрсыз ғой иә
ііі қазір енді бүйтейік біз алло арай
ііі сіз көңіл күйіңізді қатты түсірмеңіз бәрі дұрыс болады ы біз әшейін әңгімелесу жұмыстарын жүргіземіз бахытжан мырзамен
сіз шынымен білген жоқсыз ба ол жайында ыыы бір сезім болып ыыы осындай шпион болуы мүмкін деген сияқты
жоқ мхм ондай емес
енді қандай ыыы енді олар білдірмей жүреді ғой
жарайды енді қазір дәл қазір біз сізге қалжындап тұрмыз арай ханым
бұл ыыы сізге бүгін бізге хабарласып сізбен осылай әзілдеуімізді сіздің құрбыларыңыз
гүлсім және де гүзел деген қыздар тапсырыс берген болатын бұл жұлдыз фм радиосы иә арай ханым
туған күніңіз ғой бүгін иә иә
біз сізді құттықтаймыз туған күніңізбен
адреналин адреналин болды ма
кәдімгідей үндемей қалдыңыз ғой
шығып кете сақтады ғой құрсын
адреналин деген жақсы негізі адамның жүрек соғысына қорқып тұру керек арасында
ренжіп қалмадыңыз ба
ойбай жоқ бірақ әлі дірілдеп тұрмын
иә бәрін бүлдірген ыыы гүлсім мен гүзел енді соларға айтасыз осылай бүгін
жандарын шығарамын мен олардың
иә оның қарымтасын қайтаруға болады енді
жұлдыз фм радиосына бізде құттықтаймыз деген айдар бар сол айдарға хабарласып ол кісілерге де осылай әзілдесіп туған күнімен құттықтасаңыз болады
ойбай ай күйеуіңізге бір түрлі қарап жүрген шығарсыз қазір үйде де
жоқ ол шәй ішіп отырған
түк білмеген құсап қалай шәй ішіп отыр деген сияқты ой болды ма сізде
мынау қандай адам болды мен кімге шықтым деген сияқты
сенгенім жоқ шыны керек былай сенгенім жоқ бірақ
қайдағы шпион десеңіз
иә бірақ ыыы дауысы ешкімнің дауысына ұқсамайды да мхм
ыыы сіздің дауысыңыз ше иә
жұмысындағылардың дауысына ұқсамайды бір маған қалжындатындай сосын барып
мүмкін шын ба шын айтып отыр ма деп жүрегім
туған күніңізбен арай рахмет
арай ханым туған күніңіз құтты болсын деніңізге саулық тілейміз
ыыы бәкең екеуің аман есен болып ы бала шағалардың қызығын көріп үбірлі шүбірлі бола беріңіздер әумин
шын жүректен жұлдыз фм радиосының атынан менің есімім нұрбек қасым және де наргиз ибрагим
оқасы жоқ тағы да туған күніңізбен жақсылықтар тілейміз сау болыңыз
ал достар ыыы құттықтадық ыыы мәссаған өзім шошып кеттім ғой
мен ііі расымен де әрі қарай қалай жалғастыра беруге шыдамым жетпеді
дәл қазір бізде жарнамалық үзіліс достар одан кейін ән тыңдап алып студияға қайта оралатын боламыз
эфирде таңғы шоу